Tuu olõnõs tuust, et ku kavvas ma lännüq. Ku ma lännü, ütlemiq, kolmõs pääväs, ma võtnuq üteh vett, juvvaq ja või-ollaq esiki määnestki mutigutõrjõt. Muidoki võtnuq ma üteh ka või-ollaq tulõalostust ja tikkõ.